<noise> Jach tulakal kito'on yan ki- kijanal tulakal k'in b'a- b'el kika'aj ukunkänäk ki kuxän- käxäntej kiwa'-wa- wa'likten tulakal b'al b'a'ax ki tan kimentik etel jach ma'lo', mentäkej jach jach ki kuy kuxtal kito'on ulaak' k'in ma'lo' tuka'ye', mentäkej tan kikänäntik.